וואס מ'נוצט א רעכענען מאשין פאר. א רעכענען מאשין נוצט מען פאר י- יעדע זאך וואס מ'וואל קענען נוצן צו רעכענען. אדער ווען מ'וואל עפעס אויסרעכענען, <noise> מ'וואל זעהן וויפיל מ'האט פון עפעס, אדער אויב מ'איז- מ'דארף צאמרעכענען געלט קען מען נוצן א רעכענען מאשין צו אויסרעכענען <hesitation> ארויף, אראפ, אדער צו צוטיילן, אדער צו מאכן דא- א- דאפל.